Kuugal angal arande, kangal woni kuugal kollitol, kuugal ngal ngal belngal, ngal wallitii am so sey, mi ɓeydi ilmu e faamu, kadi mi heɓi ceede, mi heɓi experience, mi ekkitake hollutugo.